Aminy ñy tantarany ñy Bangiladesy: <shushes> Taminy ñy tao fito amby efapolo sivanjato no ñ'arivo, lafa nisaraky ñy Endia noho ñy Pakisitan, lasa ampahany Pakisitan Bengiladesy, amin'izao, natao hoe bengiladesy antiñana, na nitambatsy firenea raiky ro Pakisitan, nisy avao ñy raha maha samihafa androzy, aminy ñy kolotsay, ñy fiteny, ñy pôlitiky aminy gny.